Fomba anasako ny tagnako a d e malaka savogna zaho a de sy mainsy mila rano mazava ho azy de sasako kosekoseko de ataoko sara mbany tambokotra ny tagnako igny de ataoko savogny madio tsara de koseko de avekeo vita savaogny izy de kobaniko, kobaniko amy rano madio de tsy maintsy rano maromaro satria sy mainsy savony maromaro nampesaina de madio tsara ny tagnako.